guyaa gan elfuu tokoo gaad anjebiseen, guyya suun gadjebiie guyya suun dadonen takaa akaan hinbadilikiinee inamaan guyya suuni loan tifetaa orrum oretaa, sagalee borbadetaa chafuu dunia taa amtanaa kass hinjiruu, guyya suun woanan itoo horrii kiiy tifedee woarkiyy ilaledee akaan ittaa hoo gaan kiyy elfuu tookit gaad anjebiseen.